Eee! Ny pingoin zao no biby ndranomasy mahay mihira. Gnatony mba igny zay ro fisangisangindreo ao, igny zay ro amalifalia ny anakiny amalifaoliany n- pingoin namany.